Ene me bo tari ene me a sakite be be a kala tuo nyana wer te diri da wo wari mue, ari saki te bebe ini-aso sono so duka a saki te ara sikri te, ara telema te, a kappa ka a sun te a so diri dawo wari ma te bebe yer piki bri te ibu telema te fieke idi priba, or pri faan te bebe a piki i ao ki mu aye deri-anga, me deri anga sme ba, eneba ka a piki bo enebaka, fie ke idi priba, i tuo ma a mu ari-oki ba diri dawo wari bio, a ke bo ba, diri dawo wari bo in ke a pri wa daa diki brasua a piri te wa piki ani ye gbolomaba, bobri wa piki bobri fie ye ba eehn so nia so bri wa bobri fie ye te wa piki oboko fie sa ba ja saki te ani fie ba, tuo mai din okome, tuo me piki saiki ba wa piki diri dawo wari, a telemaba a diri dawo wari mu ba, yer i tuo mu ba ja saki inji bo ba te a piki fe te ke mu deri ba; ja saki i-inji i sin ba abo brasua aprite wai bio a-mie mie apri, a piki ani ye ba, enebaka a piki ene baka fie telemaba <hesitation> bobri so sonoma so ja saki apiki bobri fie ye ba te piki esin-a so la ba saki a wai so te mono te. Te piki tuo tera din piki saki te dede bio, i tuo telemaba, a fie ke a priba, a briba, a so diri dawo wari mu ba te mu an ju sme ba te bo <hesitation> mai so la ba saki a paka bo te a mu ari o kaba, ara telemaba, a fie ka-priba, piki so diri dawo wari, a ka wari mu okro deri anga bo sme ba piki gbain ba bobri a gbain te a wari mu piki bobri fie ye ba te wa piki fi ba; tuo mai din tuo na piki schold, oki me ke diri dawo wari mu te mu an ju sme ba, yer piki ken na-a mu, a inji deri piki menji ma krona te mie ye ibi ini din, tuo ma saki ba a piki diri dawo wari mu ba <hesitation> wa gbain te piki aye deri anga wari so ba bo ari ki ba te a ke <hesitation> wari mu ba te a telema fam te a piki ma so a ye deri-anga mu ba, inji fe-a-pu i sin te be be a piki inji woriso te mangi ani anga me mu te mu inji me deri ba te ini na ye faan te be a piki so okro deri anga mie mu te piki mu anju sme nwenii te sono ma bo la te be be a saki te mu fie ye te ke idi na iwome na prite wa fie ba piki <hesitation> sono a din la te bebe ani eehn wani so le kri te that ene me. Bo kon ma late wa de bio awoma telemate <hesitation> diri dawo wari mu te be be, wa an ju bro so ye deri anga mu te mu anju sme te ye deri nwenii to be bri la te be be wa meni bro wari mu mu bobri fie ye ba sonoma so saki late wa fie ye te be be wa fe te wa bo kala sme toru toonson ma ye ye fam te wa bo monoba; <hesitation> aru sikri ene ani wa wari telema ba, wa kappa sikri ba, <hesitation> tuo sibi telemaba wa wari kobri ba, anga go-go-e mie fiafia maba te wana bu telema ba te ke fiafia ene me priba dede me bio, ene baka i bu kala inyo sra te saki bebe, piki tuo menji konte, i mu ye deri bu, ini-nji ke bote ife ba i ke paka bo i bo wa i deri fom te i mu piki okro me na kappa me na bo sme te deri nwenii te bobri la te bebe iwari mute bobri fie ye weni fia fia enebaka-bo i fie bai so kroma, fia fia ene me la te be be, dede dede i saki i tuo ma sikri ba, i tuo ma sikri te bebe, a-a telemaba, yeri na ai na, idi na, wanimgba saki te so mu tamuno te ke ba, wa gbain te bebe wa wari mu te inyo sra ba wa inyo sra te bebe, wa bebri, wa paka ba, wa paka te toru son son ma te bobri la te bebe wa piki nine so wa wari mu te mu mono te piki wa na bu telema te ke, wa piki finji ma be ene me mei priba, oko ani wa ke wa na mieai ma mie.